Woho ozoro na ma ro na eva ure mu no̱ u ke hu hu no eya ozoro soso ne o̱ be ka uye be were ta inama yo oware jo no o̱ be ke eya ozoro soso uye inama ma gwolo inama ha owhe no oti ozoro ha otierono a sai si iname no no fio ozoro eya ozoro be roja eya ozoro a bi bo kese kese a kpe ewe ohwo awu sa re jo̱ obe du eya na a ve je kpano fiki a si inama no ozoro mai no ma iki ma wo ho magwolo osu ma wo ho. o te kpi iki uno mawo iki ma jo̱ iki na wo lete he ma who egbe no a re jo ve he iki na ame re kae a ti je bru. Isidi no ma re whosa 3. 000 3. 000 evao amara yo ma yo no aro ugho jo̱ ke oma ra bo̱ iki ke omai ma woiki he ma ve edhere he ene ibi wo edhere he eno ibi su omai wo te te oleh no oro etena na emera kpobi wo edhere rie yo ma wo ho inama a je si inama no ewho ma no te ewe te ebo̱ kpobi ma ahwo ozoro ma gwolo no̱ a sano ke oma inama ma gwolo no a si inama no ewho ma na no a bi du ini ma no a ke omia ame edhere gbe iki keme ma wo iki hi